شوف، عشان تغلف هدية أول شي تحتاج ورج تغليف، جصه بحجم كافي يغطي الهدية، وحط الهدية في الوسط، إبدأ بطي الجوانب واستخدم شريط لازج عشان تثبت الأطراف، بعدين زينها بشريط ملون أو بطاقة، وبهذا الطريقة تكون الهدية جاهزة بشكل نهائي.